Ok, kalau sabun kalau sa mandi pasti pakai sabun. Itu sudah- itu su pasti sekali. Kenapa karena <hesitation> sabun ini untuk kalau cuma sekedar mandi siram-siram saja kayak sa rasa kurang sekali. Masih <hesitation> rasa gerah atau rasa jenuh begitu. Kalau pakai sabun ini kan untuk dia bisa kasih bersih badan terus wangi. Nah itu pakai sabun untuk itu. Terus sa kalau beli sabun biasa beli sabun harmony. Sabun harmony ni sa senang karena da pu harga murah saja. Satu batang cuma dua ribu tiga ribu. Terus dia pu wangi ni yang sa senang. Biasa sa beli itu yang wangi anggur sama apel. Itu enak sekali kalau mandi baru pakai sabun harmony itu paling enak. kalau tidak pakai sabun itu aduh itu macam rasa masih kotor begitu jadi harus pakai sabun. Terus sabun muka juga biasa sa pake yang mens biore tapi yang <hesitation> merk yang jenis cool menthol begitu karena macam pas pakai di muka macam muka rasa dingin begitu. Jadi enak pas sa pakai.